Gupalay gaan ibajmé garégmé gucigoom kankaan gupalay gatiŋé gubagiir. Atiyorehir nabajé simiit gafakaan, ahu nabaaj simiit guñéén niyanuur, ahu nabaaj simiit futook sifojiir, ahu nabaaj simiit guñéén gaat surubo